إذا كان بإمكاني السفر لأي مكان في العالم، نحب نمشي لليابان. نحب الثقافة متاعهم، الأكل، والمناظر الطبيعية. خاصة الكرز في فصل الربيع، يشدني برشا. نحب نستكشف المدن القديمة، ونجرب الأكلات التقليدية، ونتعرف على العادات والتقاليد. زيدا، التكنولوجيا متاعهم تدهشني، ونحب نشوف كيفاش يعيشوا في مجتمع متطور. تجربة ما تتعوضش!